يا صاحبي، لو قدرت أشيل مشكلة عالمية واحدة ما أتردد لحظة بشيل الفقر، الفقر مو معناه ما عندك فلوس الفقر مرض نفسي وإجتماعي أكبر، الفقر يولد الكسل والجهل والجريمة والحقد، تخيل يا صاحبي عالم مو فيه أحد يتضرر جوع أو ينام في الشارع أو ما يقدر يعالج نفسه أو أولاده، عالم ما فيه فرصة يتعلم ويتطور ويحقق أحلامه، هزا العالم بيكون أمان وأخلاق وسعادة للجميع.